Allora, deu de sa vida mia ia ia cambiai una cosa, chi podia torrai indietro. Allora, candu sorri mia teniat abisongiu de mei depiat aspetai <hesitation> su fillu, poi inzandus s'aturu e tesinanta, nci fia sempri deu e sicchè, allora non apu potziu fai sa <hesitation> su gustu cosa mia. <noise> Allora deu de piciochedda candu apu cumenzau a cumprendi che a studiai cumbeniat, allora a me mi at essi praxiu a sighiri a studiai, a de che candu fia prus manna, cioè candu ia m'essint pigau, su diploma, it'est chi si nerit, allora mi mi mi praxiat meda a diventai sa segretaria, diventai una segretaria. Però in domu m'ant sempri segau is cambas, a candu teniat abisongiu custa, a candu teniat abisongiu cudd'atera, s'est amalaidada tzia mia, depia atendi tzia mia, s'est amalaidada mama, depia a mama, inzandus s'est amalaidadu fradi miu e apu atendiu fradi miu, sicchè de sa vida mia non apu potziu fai nudda, sicchè chi mi torrà a cussa est s'unica cosa chi cambià, non ponia a menti a nisciunus